Eng' ng'alek ap sapunishyek, achame sapunit nekigureen menengai. Nga' amu sapuni noe, ko egu keny sokopek. Ko eng sopuni noe, kocham aune ng'ei ak aune lagook. Yerook auni lagook, awaun iing'oroik. Aunen ingoroik keiiii ko- korog ing'oroik ko- kong'ami nekagatil nepa vyombo na unen naunen tuguk che uu kigombaik, pakulishyek, sapuryonik, kema eng' mesa. ko sapunit ke mwe- ke mweteng'ey achek sapunit ak ke un- ke mwe- ke unen ingoroik.